Gitte inni amma-amma a punna tinroki biasa ta siampe ji ka nu lohe to ri jama jari biasa punna subu ambaung ma pallu nampa bisa tangallo pi isse nampa ku tinro punna maing ngase mi injo jamangku nampa ma tinro allo injo saja biasa ta sampulo ji meni' ku tinro ka sampang ta'jaha minjo matangku tala malling rie mi burukneng ku battu ri koko jari la patala maki isse injo nampa punna maing mi nganre burukneng ku biasa langsung ku bissa injo pinjeng ku jari ni pikkiri mi isse injo apa na ni jama, a'bangsa punna tala maing pa sassa lampa a sassa, na ku jama loro injo mingka punna anre ja jama-jamangku a'cidong-cidong ja, sa'genna biasa na mangngaribi pi nampa ku geo isse jari punna maing mi mangngaribi na patala maki isse injo la'nganre bangngi maki isse maing injo ri pa'ra-pa'rakrasa mi isse injo anua pinjenga la di bissa mi isse injo pinjenga nampa biasa a'cari-carita ma rung burukneng ku na punna tette salapang mi injo biasa tiddu ma nakke biasa kunjo to'ja injo a nontong Kunjo todo ja katinroang jari punna direkeng injo tinro ku sikura injo dih punna bangngi i biasa ka tette sampulo a biasa tinro do nampa tette lima ambaung ma injo jadi ta-ta'tuju jang ji kapang dih tinroku injo ka punna tette lima mi ambaung maki injo sumbajang nampa dijama ngasek mi isse jamang-jamanga kitte